Boo ye meu pi’i ligeu temu ko meu bid teu kubeud geu kooh gabiyeb o beud da kooh van kou gam keenna gab nena keen gam diriya kooh kumeu ligeu temu geu in teu kooh yed leena in teu kooh yed leena in teu kooh yed leena kooh kein baga nuu teu yebud dera teu yebeud dera nuu tein keun baga jong’a in lee yed boga i dan din wora keu yebud ta teu yebeud in linbe pina teu man teu teu kpeena kod kod kod teu yebeud in li be pina y abo ya kunu beu za bami in linbeya ded wal beu kunu beu li in linbe ningne ne vando’a ya geu keen gambeya jiba begeula yebba ema kan keh keh keh keh ema keu begeula bay a na kum ta keen yilu kab o beun kou beun bob keen nu beu i oning kunu kooh i keen keu kooh van i keen keu nena ne i kenderi keun kooh yebeud be kou i yeb o beura kooh wal beu kunu di wal odba kpou a won teu sin nang’a ko wul teu sin peba kooh dera ye bora wal beu bogeul duu lee kean lee wan beu ken kad wana rib edda wul bedda tai gu dei dei beu bura. Teu keun vuga teu yebo bed in lin pena yebba tan san fogu yed nyingsi sana nyisi gboona teu pe yeb-yeb in lin san pina kooh geu kum ligeu temu <hesitation> keu gba’aru keu ong a gel pi biri geu pad ni seito gboo della ad vuu in limbeya yeb beuro gam yeb obeura wal yeb o beud yil odba abura kà ku beu kang deu kein kou boko beu da na booga wali kum wul ningne beu lee wul ningne wali kum ko teu nyi ru the gang the ba wul nyi ba wal i na beud ningne i kum jon ningne ba abura teu bengsi yeba bong na bobeud leb beu da na boo sen de ko nà bow al beu yil odba beu lee ong ningne ba ko wana ko tigeulu ko nyam laaru beu sa in lin beya beu boba beu liya beu meii geu beu wubeu geu wal da beu lee nabo duu gab na boo kak beu bele du beu lee kunu beu nyi kunu beu leeh a nya beu lee ah-leeh-leh gulum ja beii ko na boo ja beu kunu puu jan beu boo ru beuteu ema beu teu in lin be dan sana in linbe sana-in lin be sana tigeul ya a kai kou wal bua kunu ded bua kunu zong ‘a lee busa beu beu lem bid lee meuri waly a beu lee wora wal yeb o beura wun yeri ko beu sa ta sang <noise>